अकेले यात्रा करते समय आप बहुत तरीके से दोस्त बना सकता है। जैसे स्वंयसेवा करें बैक पैकर हॉस्टल में रहे गेम खेलने सामुदायिक समूह में शामिल हुए ब्लॉगिंग करें खुले रहे बातचीत शुरू करें। जैसे मौसम के बारे में बात करें कोई तो पूछे आप कहाँ जा रहे हैं या उनके काम में रुचि दिखावे या ब्लड पैकर्स जैसे संगठन के शौर्य कार्य करके उनके दोस्त बने।